हमे न शनिचर कहीया आइ कहके रूकल रहैसी काहेला त शनिचर के दिना न अबेर ला सुतेके मिलेये की। आउरू दिना पढे जाए के रहैये त सबेरे उठेके परैये उठके परे जाइसी। आ शनिचरके दिना न हमे न आठ सारे आठ बजेला सुतल रहैसी ओकरा बाद उठैसी। उठके मोछटी ओछटी खोल लेइसी बिछौना झार ओर के निमनसे की धलैसी। तब जाके घर बहार के ओहार के टोइलेट बाथरूम धो लेइसी घर पूछ लेइसि नहा लेइसी भात ओत नीन लेइसी की। तब जाके न भरीया ओरीया मलके खा ओ के। तब जाके फेनु न हमे न सुत रहैसै त सुतकेन दु, तिन बजे ओरी उठैसी न । तब हमे तैका न एक, दु, घन्टा पढैसी तब पढला के बाद तनका न हमे न अपन संगघतीया सब संगे न चौक ओरी जाइसी घुमे। घुम उम के आ जाइसी तब जाके न साझ होजाइये त साझ ओझ बारैसी साझ ओझ बार ओरके फेनु तनका एक घन्टा डेढ घन्टा जेतना न हमे न फेनु पढैसी की। तब पढ ओढ के फेनु भात निने बैढैसी भात ओत निन लैसी न त हमर पापा ला रुकल रहैसी। त हमर पापा आ जैए न त फेनु हमे हमर पापा न खा लैसी निमन से की बैठ के आ भरिया ओरीया मल लैसी। आ मोछटी तानके हमे न चल आइसी आ फेन हम अपन रुमके आके हम अपन मोछटी तानके हमेन सुत रहैसी ओहीसे ।